Cuaca keadaan cuaca ajau ito makin tayi makin lasuok makin tayi makin lasuok sabei bei singoh-sungoh jumit ajau ito makin lasuok makin lasuok telo puon da tahan cuaca berubah menjadi semakin lasuok.

Akou ndabei taou pisak mana-mana alat muzik suma akou taou menari, taou belagu. Pisak ndabei taou.

Iklim gak likou melou itou iklim lasuk, ujan, nyaem bau, gelegoh jahak inou ngadan laei telou aa nyaem sungai bawai yen an. Ndabei idak iklim gak likou melou itou. Duwa bangsa un sebenarnya. Musim ujan, musim pala. Amun musim pangai ayeng yen bahayalah tan jumit sebab a yen kena bak ai inou ngadan yen bak menguhok wak kan a bak inou ngadan madak sapau pesilieng, rusek harta benda. A yenlah pangai deraih yen.

Wak isak papan isak wak eno laei liko Melanau iyen mun bak pisak papan ino ngadan laei telo da eh peselok ino da iboh un agei wak iyen. Mun dagen telepon masem-masem ji game ajou ito. Mun isak kek Mun kad isak jim rami isak pot pisak mata merah pisak eno agei eh. Pisak......Peselok kou wak isak kek iyen un agei

Ji cabaran wak bei tenemu usahawan lian memula bisnes gak liko melo iyenlah pasel bak pinyeng duwit pasel bak pinyeng tenawan wak lok gak bisnes iyen kawak bak memasarkan bisnes iyen gak dikakak luwar.

Penting telou bak pusok paa, mun paa telou mamak diyaklah ji telou bak menaban a... Mak... Paa telou pebun a mestilah nusok madak wangilah paa. Baih yen paa telou ajau kesihatan kan baih kovid yen, an memin musok paa bak miweak baih kuman gak paa lah laei sepaya bila telou bak menaban gak kek ataupuun telou bak keman ataupuun bak menaban mata, bak menaban uduong itou, kena nejagalah agei telou bak kongsi penyakit-penyakit yen bak mejaga kesihatan telou debeilah kira en.

Cara kou menjaga badan kou jegem kesihatan kou iyen lah akou akan migak suwab tuteng nyaem suwam kedua akou akan eksasaih jumit-jumit kuman ulo tapak budok iyen ji lah cara kou.

Ajau ito dabei agei telo peringkat umor bak pebak teknoloji teknoloji kecuali a pedeh un ndabei pebak teknoloji serta a kek otak iyen dabei bei betul tan agei ien lah nda pebak teknoloji umur kek bak pebak teknoloji umor agei anek japan kela agei bak pegui ino pegui komputer pegui tablet pegui isak-isak lubeang dagen tablet. A lakei a lakei bak manaah facebook, instagram serita-serita ienlah bak gui iyen mada bei ji Anek a petengahan umur a kerja pegui whatssap bak basa basa buk bak madak telo tukeang agei.

telepon aneng nebak jelau-jelau terutama berkomunikasi gak sakai-sakai gak keluarga gak kostumer gak pelanggan, ienlah telepon paling tuu agai tan, telou bak pebak lubeang inou ji bak sibet telou

Muzik wak senuka kou yenlah muzik selo rok. Lagu siyen pun mendayu-dayu, penok makna jegem sukalah kaau menaah muzik-muzik wak dana-dana yen terutama wak ebergrin yen. Lagu-lagu diyak yau bak taah.

dagen peluen taun ngak cuaca biasa un tan den kou bei pala bei ujan bei ujan bei pala debei lebih kuman ien deb biasa un debei berubah lauih

Sistem menyokong sosial senedia peritah liko melo ito ajau premier bak menuju kealam IT, alam IT ito mun bei komplen ino-ino akan sibet lubeang inolah lubeang senerita lubeang ITC lah supaya kena nebawai mapuon a lah.

Wak nebaga nou, wak nebaga telou bila telou bejaya mengerejakan sesuatu, mengusahakan sesuatu. Bila telou bejaya ngan usaha telou yen tuneh sepeti contoh telou belajer, telou pigek digri. Puwaih tan telou belajer yen tuneh tapi bila ngak bei digri yen tuneh, rasa bangga rasa puwaih bila ngak kejayaan kenaan digri yen tuneh.

. Acara atau aktiviti tradisional wak nisak aneak-aneak dagen masarakat melou. Acara siyen seperti pisak serimban, pisak ayes, pisak pebiyah lubeang gunik, pisak ping pong nesek lubeang sidok pebiyah, pisak congkak, pisak a inou ngadan pisak ayes, pisak asin, pisak nyawu. A yen unlah.

Acara atau lau nerayak dagen liko melo iyenlah acara kawul un wak iyen saji bak mengupul seluruh bangsa keluarga melo bak bersama-sama pidok sukur gak Tuhan pasel rejeki melo jelau-jelau.

Takan rawon wak lok bak napun kou iyen lah kawasan jebah europah sebab kawasan iyen bei pat musim ajau ako biyasa kenaan dua musim un bei ujan bei pala.

Akou kureang paham, bei ndakah a sama umuor pebak teknoloji telou sebab telou ajau itou, sama baou min jegem pikiran pun nda sama

Bak pegui sikap anek umit wak diyak jegem aaa doloyen iyen kah telo mun telo bak tao kuji ji sikap sikap anek umit gak sekul atau puon gak lebok diyak telo membawen doloyen wak ino tan sibet doloyen gak sekul tan angan tan sibet gak sekul kaau mesti rapet lah gak cikgu wak ino sibet anek telo gak sekul da telo mun telo un susah angai telo bak tan ji wak sibet gak sekul.

Diwatir telo pasel hanpon ito iyen tuneh skamma bila telepon gak nou kaau da taau nobor iyen tuneh hati-hati kaau mejawap mun kena nda nejawap terus skamma ajau ito masem-masem cara bak pijek duwit kaau.

Isak nebangga kou yen lah isak isak badminton, ataupuun pisak football kawak wak diyak tan bak gui. Yen.

Wakkan wak ndabei sihat ataupun.. … sekali-sekala un wak bei seperti a nen a contohnya lah pejah. Pejah wak penejah telou, pejah babui, pejah sapek, pejah kambieng, wakkan penejahlah. Tuteng nyaem, tuteng nyaem beer, arek, sek inou yen wak yen sekali sekala ndalah hal. Mun selalu angai tuteng, bukan inou un, bukan kesihatan telou un inou terlibat. Duwit poket telou pun terlibat sama

telou kena pegui aneak gak sekul bei sikap diyak jegum sama deloyien apabila telou peden tapak lebok, loyien bei menulung, tina tama atau sama janek gak lebok gak kerja kerja lebok

Wak neharepkou mudei lau neh yen supaya negara melou bak merdeka jegem bak naperintah a likou dagen likou negara melou debei.

Ajau ito idak wak kerja kou idak da faham tan aku.tan an tan bak subet kerja yian naseng kou pun pedih angai tan ngaklah den kou da takho tan angai aku nak menyelesai masalah sian bak menului sien pun sudah angai tan.

Cabaran wak bei tenemu a bisnes masa bak subet inou ngadan wak mulakan bisnes yen. Cabaran pertama, bareng siyen, lok kah nda a bak melei. Adakah a kek sukakah, nda sukakah? Adakah bei tada, a inou ngadan itou idak, idak bak melei bareng kuman siyen sereta bei kah nda duwit siyen bak memulakan bisnes? A.. yen adalah cabaran-cabaran siyen untuk siyen mula bisnes

Nasihat kou gak sakai jawok keman lebok iyenlah supaya bak mejaga ji loyen gak liko a supaya kak bak talibat dagen wak dabei diyak.

Menajer bahasa wak kena akou kena telabau bahasa melanau bahasa melayu bahasa ingeris mun bak mengajer a bahasa-bahasa ito kenalah lebih kuman iyen nda taou kou bahasa kek bahasa Iban bahasa bidayuh bahasa lun bawang bahasa kelabit iyen bahasa kek iyen taou tan akou.

Wak diyak angai tan nerasa kou wak sibet yen diyak tan yenlah musim kereja musim melou yen melou kena subet wak kereja a dana siyep awel kuman a.

acara atau aktiviti tradisional wak nisak aneak-aneak dagen masyarak melou apabila bei keramaian ataupun a tapak, aneak-aneak ien akan belajar menari, pisak tarian, pisak musik tradisional bak tilek gak a tapak.

Kenderaan wak penadou kou keritak unlah. Lebeh kuman yen ndalah agei akou madou ngak. Motosikal penah akou madou masa akou liyan agei mudak sabei bei akou madou motosikal, belajer motosikal tapi ba kenaan lesen yen ndalah. Sumak akou taou pebak keritak un ajau yen. Wak kek ndalah.

Wak bangsa wak imun atau bunga wak den kou iyenlah bunga vogenvilla idak angai ji nimun a kuching selatan gak bau jalan melo ito.

Wak inou wak neharepkou mudei lau neh, akou berhareplah sepaya akou kena pencen secara aman serta kenaan bei kehidupan kou itou sentiasa bei duwit bak belajak sebap bagi kou mun bau dunia itou penting angai duwit anekpuun telou akek ngata duwit siyen kena bak merusek telou tapi mun telou taao tan aan tan cara telou bak mengguna duwit yen bak medipeh serta bak bak menuluong a debeilah yen madak telou jaet padak mediyak puun diyak agei

Bei seneng bak mula bisnes gak negara kou sebab kerajaan bei menyedia idak angai gian bak a menyuwak duwit upama ji lou Tekun, lou bank, lou SME, lou Mara.

Teknoloji wak nebak kou ajaulah wak selalu nebak kou teknoloji tablet hanpon laptop komputa tibi aaa ino ngadan smart air fryer ajau ito semua smart, semat balau semat tuih smart ngadan ien semat kek da tao kou lah.

Cara kou relek jegem menjaga kesihatan, iyenlah bersenam atau puon menjaga wak kan kou jegem membasa buk pasel ugama.

Cita-cita kou gak aneak-aneak kou sepaya de ke kehidupan diyak-diyak bukan kehidupan un diyak. Deyen bak mengena sereta menuju jalan loyen mapun Tuhan setiyap bam setiyap lakau deyen adalah buyak bereket Tuhan bak Allah Taala. Kak deyen bak menjauhi bak menyimpang jalan kek. Mun deloyen bak menyipang jalan kek pun bierlah Tuhan Allah Taala bak menibah deloyen balek bak mapun jalan tuu

Akou menamah nilai kredit sebap mebayar siyen idak kuman ji wak bak nebak telou bak telipon yen sepaya mun telou telipon neh telou nda sip

Teknoloji wak sibet kou masa kuwatir iyen aaa kuwatir...kuwatir ito teknoloji hanpon puon kena kawak madak telo kuwatir idak angai skem kol ajau ito serta mun tablet iyen bukan iyen ino telo lalai, lalai bak pegoi tablet un telo kereja kek da sibet telo iyenlah kuwatir kou. Mun telo jegem anek-anek loyen lalai bak pisak gem bak pisak online iyenlah bila tenibah telo mun telo madak subet kereja labat angai lalai iyenlah wak da senuka kou.

Bei negara kou cuaca berubah dagen peluen ito iyenlah waktu ataupuon musim bak ujan ji tapi loyen pala ji waktu bak pala loyen ujan iyenlah rasa kou pebezaan iyen.

Kepentingan pusok paa yianlah supaya telo kena mengelak dari buyak penyakit sebab kuman gak paa yian kena merebak mapun telo.

yik idak angai cuaca berubah ngak dagen a ajau serta pulen taaun yang lepaih, ujan da tentu masa agei, baih ien pala pun da tentu masa, susah angai tan telou bak meramal cuaca-cuaca ajau itou, dalah ji lahabei ji a mun bulan musim tengkujuh ien a bulan duabelaih, musim lasuk bulan puen puen taaunlah lau satu, lau dua lau telou ataupun dagen dua lau lima lau enam lau a bulan lima bulan enam, bulan tujuh a ien un beza a yen

. AI ien munkin wak inou system atau teknologi baau bak menulung a masyarakat wak merlukan wak teknologi ien

Cerita yian wak aku tau dagen budaya kou wak senuka kou yian cerita tugau sebab cerita tugau yian a jed jegam a mejed.

Cara-cara ako bak menjaga badan serta kasihatan kou sieng makau, makau adalah satu daripada eksasaih pebiyah iyen da lah kena singap angai tan nyawa telo apabila pebiyah, beh iyen mum tuwon ito, tuwon ito kena tapi akou bukan taao angai pasel tuwon. Mun bak tuwon jumit-jumit kenalah. Beh iyen ino agei belupet, belupet pebak ino nyadan talei ien kena kawak tapi singap tan ngak lakei nda lah sama Jaman mudak lahabei.

Sevis loya gak negara kou ito seneng angai pinyeng ajau ito loya idak angai sama laei a tumboh macam cendawan gak liko ito.

wak isak nisak aneak umit dagen masyarakat melou isak asin, isak siban isak pelim isak a sisek, isak kakang, isak a guli

Perkhidmatan awam wak penikir kou paling penting gak maseraket adalah bas, ajau jareng bak peden bas, jalak agei bilun. Bilun bak mapun gak likou-likou umik nda bei berapa tan agei ndalah ji dana ji, bilun umik agei nebak. Bilun umik yen puun bukan nya stabil angai tan. Mun bei bilun ayeng diyak angai tan kawak

awan gak takan melou redup jegum mendung un, bak ujan tan lagu tapi debei ujan, jadi buyak pangai awan ien bertukar mapun warna kek udei ji baaw ien

aneak pun akou dataau pisak music tapi music wak senuka kou adalah seperti gitar, ukelele, veyilin a music wak bei petalie ji, serta pisak derumlah, a ien music-music wak senuka kou ajau, music kek dalah berapa gak senuka kou ajau

Musim gak negara kou bei dua musim un. Musim pala jegem ujan tapi ajau ito cuaca berubah angai bei wak musim pala tapi siyen ujan wak bak ujan tapi siyen pala.

Akou ndabei pisak apa-apa alet muzik sebab akou ndabei taou tempo umpama siyen mun ji a pisak wak tradisen wak tutuok tetaweak jegem legak saneng yen akou ndabei taou tempo yen.

Pesuwak duwit jumit kena a..a mahou pedageng yenlah bei TEKUN, bei MARA, bei bank, SME Bank kah kena loyen loan.

Melo pegui anek gak sekul mun sikap loyen diyak iyenlah musim loyen rehat kuba tan loyen a pesapur sama jegum sakai-sakai siyen waktu rehat iyen.

bahagian paling payah dagen kerja, masa belajer ienlah waktu barang ataupun equitment wak bak-bak a sama-sama da sukup

. Filem atau wak isak tv wak senuka kou sinetron jenaka Indonesia, Tok Labu. Musim siyen telabau, mun matai laei siyen tanem. Yenlah subet telou gelik

Bengsa ji wak imun ataupun bunga wak den kou musim itou mun telou mapun jalan a Wan Alwi bei bunga sekura. Bei musim siyen pebunga diyak ji, apuok